Diktorin semmaa faydakoni, daghtig ken irbiredin, darbat alqaliba ken irbiredin, irtifain dakani, nabd'innie hikir tagnafikea ika amentin, ika tamini yani, insemaa logo in tari agnafi koni, dieafi kon ken irbiredi.